aninn hoonam lill inamaa kofolchisusuf hiyo naam sirrb kaam durra fudetaa anaan yedeen sirbiin dansaamuu diraa, duub naam inamaa kofolchiss duraa fudedaa nam inamaakofolchis inamaan irra gamadee dansaa duub suniif naam inamaa kofolchis birra fudedaa malsunnaam inamaa kofolchisuu.